Ujun pues ko muina tu, tuno xoxa nguixhi, nguixhi uu uni kom, yoxa nguixhi nguixi inak nguaxano marzo, abril, mayo, nguichi ini ngui kiá hí nguichi ini ngua nguayanu, septiebre, octubre, noviembre, nguichi nguixhii, nguixhii iin nguina ngua nguaxanu yo'ó diciembre, nguixhii nguixhi iin yuá xhí ho xuku clima xayu ñunu nguixi nguixhii xhin yuaxhi, ngui ini jonguixhi kayo davii no'ó septiembre nguini davii xu'ku clima xayo yonó.